Tëtäguasu indonesia kua tetape ara tropical jokua oipota jei jokpe mokoipa metei grado ipuere jare mboapipa mboapi grado opaete arasa kia ojo jokope opouyave jaeñomai ojo. arakuvope jaema otini ara oiyave kua <hesitation> omboipi araivigui jaema opa arakuvope oikuambaereta ipuere ojo oajaete oki oiyave yasipipe jokope tanta oki